निद् कलर् कसबुरे निजोके पहुधनु पस्तते सलै। जे तिअ हि होतोर् निजोर् बोन्ग्ख पिथिर् बबे हमए होइ। भ तिओ निजोर्, ब कोनि परि बोले, ब पोलि बोन्ग्ख पिथिर् करि बोले तिओ इस प्रकक् करे। भ जगि उथेते तिअ। हि पनि पोर, ब हगरर् पोर, ब नोदि पोर, ब हे जोलय् खोय् पर हि होते। <hesitation> किसु निलोगत् पनि पोर मतिलो हि, ब मोलो हि तिओ। किसु निलोगत् जोपिए जोपिए, ब बलिमोय जेग थि होते। कोनि, कोनि परे, अरो कोनि परि तिओ। जते कुनु गोम् न पए, किमन् निलोगत् हेइ कोनि परे इसे। हेइ बोन्ग्ख पिथिर् करे केओ। केने के, हेइ, हेइ बोरु रेख्य करिबो परे हेइ हुमु तिओ। ति कोरे पोथमोते बलिमोय बोस्तते तिओ धकिरके। अरो नेजिउ हेइ धकिरके तिओ गत थोमए थोकरे सेस्त करे जते। हेइ कसुर् जिबनर् पवेते तिओ नेजर् पोले हुमु बोन्ग्ख पिथिर् करि बोले। परे हेइ ओधेइ गोत दिय।